أفضل إني أشوف فيلم <hesitation> ولوحدي يعني، لمان تشوفين الفيلم تجدرين تركزين على القصة، وتركزين على المشاعر اللي في الفيلم يعني، لكن الغدا مع ناس <hesitation> ممكن يكون أكتر متعة يعني أو إنك تتغدين لوحدك.